يا ابو سعد مبروك الزواج مبروك الزواج يا ابو سعد الله يجمع بينكم على خير يا رب ويسعدكم طول العمر <hesitation> الله يوفقك ويبارك لك في زواجك ويبارك لك في زوجتك ويبارك لك في اهلها ويبارك لها فيك ان شاء الله وان شاء الله منك المال ومن هالعيال <hesitation> الله يرزقكم ان شاء الله الصالحة ويجمع بينكم دايما في خير. وعقبال ان شاء الله للفرحة الكبيرة